dómsmálaráðherra tilkynnti um afsögn sína í dag og segist standa ein að þeirri ákvörðun gengið verður frá ráðherraskiptum á ríkisráðsfundi á morgun formenn stjórnarflokkanna segja afsögn Sigríðar Andersen að hennar frumkvæði og að ekki hafi verið þrýst á hana nú verði að einhenda sér í að eyða þeirri óvissu sem ríki um Landsrétt dómur Mannréttindadómstólsins í gær gæti haft áhrif á áttatíu og tvö

sakamál sem dómararnir fjórir hafa dæmt í við Landsrétt lagaprófessor segir að Landsréttarmálið sé staðfesting á því að sjálfstæði dómstóla sé ekki virt leikarar og forstjórar eru meðal foreldra sem ákærðir eru fyrir að beita ólöglegum meðölum til að koma börnum sínum inn í vinsæla háskóla í Bandaríkjunum alríkislögreglan fletti ofan af svindlinu uppskeruhátíðin íslensku tónlistarverðlaunin

hófst klukkan hálf sjö í kvöld verðlaun verða veitt í þrjátíu og sjö flokkum

sagt af sér embætti vegna dóms Mannréttindadómstóls Evrópu í Landsréttarmálinu hún segir alvarlegt að meirihluti dómsins láti pólitík stjórna úrskurðum sínum eins og segir í sératkvæði mannréttindadómstóll Evrópu felldi dóm í gær um að íslenska ríkið hafi brotið lög með skipun Sigríðar Andersen dómsmálaráðherra í fjögur dómarasæti við Landsrétt allir fimmtán dómarar við Landsrétt ákváðu seinnipartinn í gær að kveða ekki upp

út vikuna í ljósi dómsins og í því ljósi hef ég ákveðið að stíga til hliðar til þess að skapa vinnufrið þar sem einhverjum spurningum og

álitaefnum verður svarað Sigríður segir skynsamlegt að Landsréttur

setti mál á ís svo framarlega sem hann hefji störf á mánudaginn það hafði þó ekki

áhrif á ákvörðun hennar um að stíga til hliðar hún ræddi bæði við formann Sjálfsstæðisflokksins og forsætisáðherra ég skynjaði það að menn ætluðu sér með réttu eða röngu að láta persónu mína trufla trufla þær ákvarðanir og þau skref sem sem þarf að taka á næstu vikum

ráðuneytinu og ég ann dómstólunum meira en það að ég láta það líðast ertu að fórna þér fyrir ríkisstjórnina

ég tel brýnt að hér sé vinnufriður mörg brýn mál eru þau misþung og misalvarleg ég mundi segja að þetta væri með þeim þyngri sem þarf að takast á við hún vill láta á það reyna að skjóta dómnum til yfirréttar Mannréttindadómstólsins hún segir afar erfitt að undirbúa viðbrögð við svona niðurstöðu sem hafi verið talin nánast

óhugsandi því verður ekki neitað að allir þeir sérfræðingar sem unnu að þessu máli mátu það þannig að það væri óhugsandi niðurstaða að komast að þessari niðurstöðu í ljósi og þá höfðu menn fyrir sér fyrri dóma Mannréttindadómstólsins treystirðu ekki

ég vek athygli á því að pólitíska umræðu hér á landi hafa áhrif á niðurstöðuna hann bara segir það beint í sératkvæði mér finnst það alvarlegt og til umhugsunar fyrir dómstólinn ríkisráðsfundur verður klukkan fjögur á morgun og lætur Sigríður þar formlega af embætti dómsmálaráðherra það er óhætt að segja að atburðarásin hafi verið hröð

um að skipan fjögurra dómara við Landsrétt hafi verið ólögleg í hádeginu í

gær sagðist Sigríður ekki ætla að segja af sér embætti dómsmálaráðherra Birgir Ármannsson tjáði sig um málið einn stjórnarliða og sagði dóminn litlu máli skipta stjórnarandstaðan kallaði eftir afsögn

og seinnipartinn tilkynntu dómarar við Landsrétt að þeir ætluðu ekki að kveða upp fleiri dóma í vikunni Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra var í New York

og vildi ekki tjá sig um málið í hún kom frá Bandaríkjunum í morgun og sagðist þá ætla að segja eitthvað við fjölmiðla upp úr hádegi í dag

þingflokksfundir voru haldnir hjá öllum flokkum klukkan eitt og boðað var til ríkisstjórnarfundar klukkan fjögur Katrín gaf út að hún ætlaði að tala við fjölmiðla eftir þingflokksfund en í millitíðinni klukkan tvö kom tilkynning frá dómsmálaráðuneytinu um blaðamannafund eftir hálftíma klukkan hálf þrjú þá voru þingflokksfundir enn í gangi en gert var hlé á þeim meðan á blaðamannafundinum stóð þar sem Sigríður Andersen tilkynnti að hún ætlaði að víkja sem ráðherra ríkisstjórnarfundur var þá blásinn af forsætisráðherra talaði loks við fjölmiðla eftir blaðamannafund Sigríðar en síðan var þingflokksfundum haldið áfram og stigu formenn stjórnarflokkanna út að þeim loknum einn af öðrum formenn ríkisstjórnarflokkanna segjast styðja ákvörðun fráfarandi dómsmálaráðherra þannig megi

Sjálfstæðisflokksins að hún nyti ekki trausts ég styð ákvörðun ráðherrans sem hefur ákveðið að stíga til hliðar til að tryggja vinnufrið um þetta mikilvæga mál og þannig axlar hún ábyrgð á því að það sé hægt að leiða það til lykta með eðlilegum hætti þannig að ég styð þessa ákvörðun ráðherrans

einhver slík skilaboð ég átti samtal við ráðherrann í gær og auðvitað lýsti ég áhyggjum af stöðunni og ég eins og ég segi styð þá niðurstöðu sem hún hefur komist að fenguð þið einhver skýr skilaboð frá samstarfsflokkunum í ríkisstjórn um að það þyrfti að gera eitthvað þetta gæti ekki verið svona sko þessir flokkar sem að starfa saman núna hafa mjög mikla trú á þessu stjórnarsamstarfi við erum með mjög mörg verkefni í deiglunni sem við viljum standa vörð um og hrinda í framkvæmd þegar við setjumst niður saman og ræðum stöðu eins og þá sem nú er komin upp þá erum við fyrst og fremst að hugsa um það að fá frið til þess að sinna þeim verkefnum til þess að leiða vandasöm verkefni til lykta og ég gerði ekki annað en að segja við mína samstarfsmenn að það þyrfti að melta þessa niðurstöðu við tókum gærdaginn í það við ræddum síðan saman fyrir

við Sigríður það var ekkert ákveðið um þessa hluti þegar við vöknuðum í morgun en hún síðan ákveður að taka þessa ákvörðun hún gerir það á sínum eigin forsendum og mér finnst það virðingarvert af hennar hálfu og vonandi getum við risið undir því hlutverki sem við höfum tekið að okkur að eyða óvissu þegar hún

upp og hún er svo sannarlega mikilvæg þegar kemur að dómskerfinu var líf ríkisstjórnarinnar undir þessari ákvörðun komið nei þetta hefur aldrei farið á það stig það er alveg ljóst að við tókum þennan dóm alvarlega það er líka mjög mikilvægt að ríkisstjórnin taki á þessu máli eins og öðrum af yfirvegun og með markvissum hætti og þessi ákvörðun ráðherrans skapast auðvitað af því eins og hún sagði sjálf að það væri erfitt

fyrir hana að leiða þessi mál til lykta eyða þessari óvissu og þess vegna hefur hún tekið þá ákvörðun að stíga til hliðar og við virðum og styðjum auðvitað þá ákvörðun

breytingar til þess að halda friðinn innan ríkisstjórnarinnar nei

eins og ég segi þá þurfum við bara að taka á öllum málum af yfirvegun með markvissum hætti og þetta er ákvörðun ráðherrans og ég styð hana var þrýst á ráðherrann á einhvern hátt nei

nei þetta er algjörlega ákvörðun ráðherrans eins og hún fór yfir og ég veit að þið hafið áður fengið að

leiðtogar stjórnarandstöðunnar segja að afsögn Sigríðar Andersen hafi verið það eina rétta í stöðunni

Sigríðar í þessu tilviki en ég verð líka að segja að ég fagna því sérstaklega að ríkisstjórnin er að fókusera á það að leysa málið

hlíta dómnum og koma í veg fyrir réttaróvissu vernda réttarríkið og það er það sem ég er búin að vera að segja frá upphafi að skipti langmestu máli fyrir okkur núna í þessari stöðu við getum farið út í að ræða pólitíkina en mikilvægast er að eyða óvissu í dómskerfinu og vita hvaða skref við eigum að taka

þetta hafi verið nauðsynlegt skref við höfum kallað eftir þessari afsögn og nú gefst möguleiki til þess að skipa nýjan dómsmálaráðherra sem að hefur trúverðugleika til þess að koma þessum mikilvæga dómstól í gagnið og greiða úr þessum flækjum sem eru í rauninni í boði ríkisstjórnarinnar síðustu mín fyrstu viðbrögð eru að þetta var

það eina rétta í stöðunni fyrir Sigríði auðvitað varð hún að stíga til hliðar til þess að það gæti skapast vinnufriður um hvernig við getum tekið á þessu risavaxna vandamáli sem að réttarríkið okkar horfist í augu við akkúrat núna þetta var það eina rétta í stöðunni hins vegar finnst mér mjög alvarlegt mál að sjá hvernig Sigríður sagði af sér að því leytinu til að hún kýs að nota þessa ja að stíga til hliðar eins og hún orðaði það

að ráðast að undirstöðum okkar mannréttindaverndar í Evrópu í allri Evrópu að Mannréttindadómstól Evrópu og mér finnst mjög erfitt að horfa upp á

Mannréttindadómstólnum en nú sé ég formann Sjálfstæðisflokksins og fráfarandi dómsmálaráðherra ráðast að grunnstoðum okkar mannréttindaverndar og ég hef miklar áhyggjur af því ég skil afskaplega vel þá afstöðu sem hún tók í dag það náttúrulega var lítið annað að gera í í stöðunni úr því sem við vorum að undirbúa stjórnarandstaðan vantrauststillögu alveg upp á nýtt hún var nú komin með eina slíka fyrir ári síðan þetta voru viðbrögðin

hvort hún átti annan kost er erfitt að segja það undan því að svara

málflutningur er í Landsrétti í vikunni og óvissa er um dóma sem þegar hafa fallið dómararnir fjórir sem Sigríður Andersen skipaði þótt teldi aðra hæfari hafa til dæmis þegar dæmt í tugum sakamála Landsréttur ákvað í gær að fresta allri dagskrá vikunnar dómarar rýna nú í stöðuna og fara yfir dóm Mannréttindadómstólsins samkvæmt upplýsingum frá Landsrétti í dag

er að vænta ákvörðunar um næstu skref fyrir helgi því málflutningur hefst á mánudag ef aðeins eru tekin sakamálin sem embætti ríkissaksóknara hefur rekið fyrir dóminum þá eru þau áttatíu og tvö þar sem einhver þessara fjögurra dómara átti sæti lagaprófessor segir það vonbrigði að nýtt dómstig hafi farið af stað í þeirri óvissu sem skapaðist þegar ljóst var að skipanir dómara voru ekki samkvæmt lögum hún segir dóminn án fordæma og það var alveg ljóst að

þegar það lá fyrir að það hefðu verið brotin lög í málsmeðferð

skipun dómara voru í hópi

þá urðu það verulega mikil vonbrigði að það skyldi fara af stað þetta nýja dómstig í þessum erfiðu sem voru fyrst og fremst til þess fallnar að vekja tortryggni hjá fólkinu í landinu það hvernig dómstólakerfið virkar það er ekki góð byrjun taki til starfa og enn verra að fá slíka ofanígjöf frá alþjóðlegum dómstóli eins og Mannréttindadómstóli Evrópu

staðfesting á því að það sé ekki fylgt grundvallarreglum um að virða sjálfstæði dómstóla og með lögum og eftir löglegum leiðum nánar verður rætt við

Björgu í Kastljósi í kvöld og einnig við Eirík Bergmann Boeing flugvélum af sömu gerð og sú sem hrapaði í Eþíópíu á sunnudag verður nú bannað að fljúga í bandarískri lofthelgi samkvæmt fyrirskipun sem Donald Trump Bandaríkjaforseti ætlar að gefa út Bandaríkin verða þar með komin í hóp þeirra fjölmörgu ríkja sem

flug þessara véla síðast í morgun ákváðu stjórnvöld á Indlandi að banna flug véla af þessari

gerð í sinni lofthelgi þrjár Boeing vélar Icelandair af þessari gerð voru kyrrsettar í gær eftir að bannað var að fljúga þeim í evrópskri lofthelgi atkvæðagreiðsla hófst núna klukkan sjö í breska þinginu um tillögu sem gengur út á að Bretland yfirgefi Evrópusambandið án samnings þessi atkvæðagreiðsla er til komin eftir að þingmenn höfnuðu í gærkvöld Brexit samningi

að tillagan um útgöngu án samnings verði felld með yfirgnæfandi meirihluta

bankasýsla ríkisins tilkynnti fjármálaráðherra þetta í dag laun Lilju Bjarkar Einarsdóttur bankastjóra Landsbankans verða þrjár og hálf milljón króna á mánuði með hlunnindum og laun Birnu Einarsdóttur bankastjóra Íslandsbanka þrjár milljónir og átta hundruð og fimmtíu þúsund með hlunnindum þær verða eftir lækkun rúmir hálfdrættingar í launum á við Höskuld Ólafsson bankastjóra Arion banka sem ekki er í ríkiseigu fjármálaráðherra fór fram á það um síðustu mánaðamót að launaákvarðanir æðstu stjórnenda yrðu endurskoðaðar tafarlaust og að breytt starfskjarastefna yrði lögð fyrir aðalfundi bankanna þeir verða í næstu viku minnst tíu hafa látist og fjölda er enn saknað eftir að þriggja hæða hús hrundi til grunna í Lagos í Nígeríu barnaskóli var á efstu hæð hússins og ljóst að börn eru meðal hinna látnu talið er að um eitt hundrað börn

hafi verið í skólanum þegar byggingin hrundi vitni segja að húsið hafi hrunið nær fyrirvaralaust nú stendur yfir umfangsmikil leit og vinna við að ná fleirum á lífi úr rústunum bandaríska alríkislögreglan hefur flett ofan af umfangsmikilli svikamyllu þar sem efnaðir Bandaríkjamenn svindluðu börnum sínum inn í eftirsóknarverða leikarar og forstjórar eru meðal þeirra þrjátíu og þriggja foreldra sem ákærð eru fyrir að beita ólöglegum meðölum til að tryggja börnum sínum skólavist í eftirsóttum háskólum í Bandaríkjunum Stanford Georgetown og Háskólinn í Suður Kaliforníu eru meðal þeirra sem

á móti nemendum með þessum hætti hér sést forsprakki svikamyllunnar William Singer hann játaði fjársvik peningaþvætti og að hafa hindrað framgang réttvísinnar fyrir dómi í Boston í gær undir vökulum augum fjölmiðla foreldrarnir höfðu oftast tvær aðferðir við að troða börnum sínum í nám með milligöngu fyrirtækis singers ein leiðin var að greiða fyrir svindl í inntökuprófum hin aðferðin var svo að koma börnunum inn í skólana með því að falsa gögn um að þau væru afreksmenn í íþróttum með liðsinni íþróttaþjálfara við skólana enda voru þrettán þjálfarar sömuleiðis ákærðir fyrir aðkomu að svindlinu ekkert bendir til þess að hæstráðendur í skólunum sjálfum hafi komið að eða vitað af henni yfir höfuð einhverjir hafa sagt upp starfsfólki nemendur í skólunum eru flestir afar ósáttir við að samnemendur þeirra hafi

ekki þurft að leggja eins hart að sér og þau til að komast inn

tónlistarverðlaunin hófust klukkan hálf sjö í kvöld í Hörpu þar er Ingvar Þór Björnsson fréttamaður Ingvar hvernig fer hátíðin af stað

ótrúlega skemmtilegt og þú ert tilnefnd í sex flokkum

þá að veðri það verður austanátt gola eða kaldi en strekkingur eða allhvasst við suðausturströndina framan af degi þurrt á Norðvesturlandi en annars úrkoma í flestum

landshlutum og hiti að fimm stigum Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum og

tilkynnti um afsögn sína í dag og segist standa ein að þeirri ákvörðun gengið verður frá ráðherraskiptum á ríkisráðsfundi á morgun formenn stjórnarflokkanna segja afsögn Sigríðar Andersen að hennar frumkvæði og að ekki hafi verið þrýst á hana nú verði að einhenda sér í að eyða þeirri óvissu sem ríki um Landsrétt dómur

í gær gæti haft áhrif á áttatíu og tvö sakamál sem dómararnir fjórir hafa dæmt í við Landsrétt lagaprófessor segir að Landsréttarmálið sé staðfesting á því að sjálfstæði dómstóla sé ekki virt leikarar og forstjórar eru meðal foreldra sem ákærðir eru fyrir að beita ólöglegum meðölum til að koma börnum sínum inn í vinsæla háskóla í Bandaríkjunum alríkislögreglan fletti ofan af svindlinu uppskeruhátíðin

tónlistarverðlaunin hófst klukkan hálf sjö í kvöld verðlaun verða veitt í þrjátíu og sjö flokkum þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld sjáumst þá